كمان gon ken ta يعني keray ne li برضو عود ta alag eli طنبور ka alag elin keisar ka alag elin biano galag elin ken keray ka kair kesa ademri